أول شي أرتب الأشياء حسب الأهمية المستخدمة من أغراض كثيرة مثل الملابس أطوي الملابس بشكل طيب ومرتب عشان مهلكيش مكان زايد بعدين احط الأشياء الصغيرة مثل أدوات الحمام تصير بالزاويا أو أهم شي خلى الأشياء اللي تحتاجها أول شي عشان تجدر توصلها بسهولة.